Eme hang telu eme do bail hang telur ngace katel weki eme ngoo do bail hang te suan eme ngoo hang, hang hang iwo te toe ma cocok agu weki dite misalnya eme ngoo toe ma dia kelolan ikan tonngkol ngance pande tem sehat weki dan eme do bail hangn pande katel taung weki pande naik weki gu toe manga don sat- sat giji one mai ikan tonngkol eme ngoo ite hang ute iwo toe ma cocok agu weki dite eme ngoo naa sua leso misaln ute situ ga misaln naa one tempat pande cess ngance pande beti tuka ngance pande beti taung weki. Eme daku ga hang iwo toe ma cocok agu weki gaku hang ruha eme do bail hang ruha ngance ngoo aku beti tuka ngance tong pande gelang naik weki manga pengalaman gaku aku perna hang ruha selama ca minggu dan poli hitu aku ga tes mo priksa nnaik weki sampe alom pulu muing alom pulu kilo mungkin hitu hang toe ma cocok agu weki gaku si. eme ngoo haeng te pande sehat weki eme daku hang ute, ute hoo ga iwo ca ola one mai one mai asli iwo ca iwo ca teneng le ru eme conton ga saung saung daeng poli hitu ga ise toro ise labu poli hitu ga pokonya do jenis ute te pande sehat weki.